. ńkpó ékoló áton ánie úfon áta nǵwaḱ-ǵwak ńton ke idem agwo, ke akesio ǹbad ké afón, ké idém agwọ, ké idém usan, ékamá áton ékamá enám, ékamá ejed mbád agwo nña enám áton, álań llúng ájid ámmi élád étem, iḃok ṃḃakálá ḿmode eśeké eḃen ėsin ékamá enam ányé agwo áriké ńte áton. Iḱpéké áton ála ntahà ikọ mbahà ádé aton llúng ájid ekoló álon uẃafid. adé afiá-afiá, anyé ké amì ńtan iḱo ḿbahà añye añam ihie ufik, ekamá ejid, uśan nkéma tàn tàn ajéd áfon asie mbád ke afọ, elad ejie idem etem anye la afon, étemé ibok mbakala ami na akpa, áma álad ájie īdem ukpokọ ḿbàd. Akpàkpán ini ini Iñyeneke utóm Iǹwańg, akpàkpán āmagwo ké Iǹwańg áyon áli aḿa álad áton áde aj́ie, úsiọ áfud ḿbad ukeleked ntom mimi ke idem, ḿme ké ubók afo, ḱe ḿbalá, ìtie nfińa ákpebábá áná úsio, ke afon. áde ásin amimo ke aton anekede ata akpan nkpo se úfok áyie úfok ákpebiá ńa élidebé áton inim ke ufok, áworo áde atà eḱamba ndùdùe ńne ēfile ágẃo iḱa úrúa. Idebe aton iyon ili utok.